My favorite food is rice, rice ho rice. Any kind na way you cook rice with any soup I sleeping seh you wake up me I will eat. And normally in liberia rice is our staple food from ley time we wor baby, till we turn to big big people la rice we know in liberia. Any way you do it, you cook it with palm butter, you cook it with cassawor lee, you cook it with torborgee, you cook it with anything fried rice, jollor rice ay papa rice la ley food me I like becor from ley time I was baby, when you say you hungry although we can eat different different food neh we can eat plantain, eddo, other food neh but my stable food is rice. When my woman really want may me happy, she can cook my real torborgee with my rice ayy la day a can be just like christmas day for me. Rice la my own nor food I like any way you prepare rice with any soup, any time of ley day, hour, minute la my own nor food the I like rice because la liberia stable food and la ley food we use to eating from ley time we wor baby till we turn to big big people neh na na we still eating rice so me rice la my own nor food I like any way you prepare a any soup la rice me I like.